A ze la saazuo n de e dɛna nasaa zugu n vilegeri ti fu ni dikɛ laasi la iŋɛ a puan ti a vileŋera. Zugu la a de magazim n de e ti solemiisi koo nasaduma maalɛ e ti ba maalɛ e se'em, fu ni dikɛ laasi mɛ ia de a tari yuko tu fu wan dikɛ doose bin dikɛ laasi la dikɛ sagelɛ a puan fu wan dikɛ laasi sagelɛ a puan fu wan iŋɛ ko'om iŋɛ bin porege ki'ibo pa'asɛ bini fu wan nyo gee nya di'i e basɛ hu di'i e la a vileŋera mɛ ti e vileŋeri se'em la a ko peera laasi la la bala n ko vileŋeri se'em a ko peera la. Nasaa zugu wa a ka de mina n de nɛra n ta nu'usi aayi a ko de magazim zugu ti ba naam e ti a zi'a ti n ze se'em la a ze la bala gee peera hu yin nara ti fu di'i la zi'an fu di'i la la ko tuna la bala.